Kamura njai nkwa lardamur ga yarwa, yarwa ga ja taka local damman pal- pal- pal har pindi pin, <hesitation> kum- kum saɗd taka muɗta, a kumkun saɗa taka muɗta a kumkum saɗa taka muɗta gan mis=’sallo yara yagan ye, ya local gomman nir damboa, dachi sakan a borno gan, d- rabi areye sa injai akwa dachi avi <hesitation> vwa, wa gara kamda nugan vwan barichin di a kukawa, a kukawa local gamman ta ka uwa are hang kajar kajar, dominate, kajar njai kwa. Dayi nabi ye ka mwa karikan are sakan, ado nankawan, borno gan amda <hesitation> local garman hangalaka misalo abwar damba are nan amda jadahar taka ncha uina are, kushi are, a gubiyo ye uina, amda ncha uina areda sauransu aka, akwa, a gubiyo are. Dayi abwa lakan amda nchi matiya abwa laka amda nechi mahi dar shang akwa borno. Kura a borno gan amda gade gade kada adi, laka uwa ada <hesitation> kanuriyan ye adi <hesitation> shuwa arab ye adi…

Bwala ahmed tunumbu, siyasan adi bwala ahmed tunumbu har amuu, yank a jara bwala ahmed tunumbu kajara ui mohammed buhari a kin, kaya so nu kana a so ki introduce ka nuwa laga abunnan <hesitation> running mate ɗa kamɗa nu ta nasara running mate ɗa ta nasaran kaya nu kana i come to introduce to you my running mate dayi ka buhariyan nu alan kana “who is this” nagan wai kaya nuwa” kashim shetima” ngwa kaya nuwadan dayi hark a tambi mbanachin nanaga kashim shettima jada vice president nir nigeria gabaki ɗaya kashim shettiman nanagan miso, <hesitation> har amdd nan dama kaya wakilchin shugaban kasa avi occasion are da sa su, ai, ka naga nankaroan, zauro ya a habda kamzir landamur, amzar borno mun jadi number two a nigeria gan wato, zauro <hesitation> ja hau amda ara karu kaji karuwa mur mwa msida. Nigeria ga nigeria landamur, larda kamda jading, taka population amda kada, miliyan kada akwa. Nanaga problemir nigeria insecurity wakwa sa problem nigeria, dajad zauro insecurity, dani ka tambiya mbana <hesitation> gomnatigamuk… Ka saga are gara a wawachin a nigeria g aka mwa kudi adi. Nta zaman sojara damga are zaman soja iri irosin, zaman babangida are, zaman <hesitation> shugabam <hesitation> sani, abatcha are dak jar mwa kwakwaradar takin lardamur ga, misalo zaman sani abacha gan diya, ko a nasara are jada kapechion aladar wa. mi yaye sira ta mwa msiɗa a larda kaya mwa. Abdusalam are, daga jar mba takara nigeria <hesitation> dagam nigeria kama salkwa, abwahiya sojawa gan ka sa lukwa cha farin fula ga are. Shehu shagari are, a shehu shagari are, ka sal kwa goodluck jonathan are, dugum shugaban kasa ga aran kayar sa njai yar musa yar aduwa da sauransa. Nigeria lada, larda kalebai dayi ka tambiya mbana mur lardo kamdo, ka miso bu kal- kal state ta mur, kanda nu borno state ka capitalan yarwa gan a ava kumm ka foɗu atlast ɗaka wusali ava kum ka fodu abwahi gan, sa kada wachin, ed kada wachin, pitimgara pitinan boko haram kamda nu sa, ui pitinar boko haram ga wachin, hark a mba sadi, yarwan diya daman amda jading kamda nu kana “home of peace” mulmir njai kdleba kamda nu yarwa gan. Amma dayi patina ga k aka tambi jarabchin amda, patina ga ka sa sidi har kusan ava kumka foɗu ita fwa waka kum ka tufu ma wakwa ka mba ga a wa achin, har local governman nda, langso jar mburi, jaro taka yarwa waka, almost taka abwar borno south, biu are nawul are salaka wakwa, damwa gan dogo akuɗa boko haram ka boko haram are ui kajara mwa sar ɗafadar dachi, a hinya taka shukudashinya ta ashukudu ahinya taka ashukud, ka tawbi mbana amda dashi ilan ilan kamda mwa gogor maya, kanda kanda kanda mwa kariko, kamda mwa kariko kate kate sojar nigeria takamdar sa kai are kamda nu civilian jtf kamda, taka policawa are hunter are, dogum security agent kajar mwa, ka tambi mbara amda diya diya kamda mbumbu gari local gomman ga are- kamda mbu mbugari local gomman, kanaga ta ganda local gomman pal, pal, tamangna, a tamachin abadam wakwa local gomman damwan mburiji ndna go kamda ui ɗar jai kaleba akwa. Ka nago nankaroan <hesitation> larda <hesitation> borno state. Ok.